يقدر يكون العدد ديالهم شي خمصطاش ولكن كاين لي كنسوف بشكل دوري وكاين لي مكنشوفوم مرة في العام وكاين لي كنشوفوم مرة في مدة طويلة.